Niŋkə nə' kə' ən mi tə'ə' təə'm sə' netə' aa yewdə staurn a e'də gbakə re, dabair ai pa rə ai, ən wanu pin sə mi mi ge gəsimi ya. wanu mi ge sə gəsimi kə' buu, mə kən yey, mə re ɓawsəwrə. Mal gasimi kan kə' buu. kan nə gəsimi kuku, kuku bə ma re ɓawkə' səw rə. kan nə kə' agwagwai, kan nə kə' nə' matamu. Mebartə ari on dan sə gəsimi in gəbələrə dan sə mi təə' dan sə niŋkə' mi təə' nebartə' ari abə ryə mi tyay ən mi tə'ə' ai. Nebartə' ari ən tan sə mi kə gəsimi yakəl wanə- dan sə mikə tə'ə ay. wanu sə mi ge təə ni sə ə mi təə i re pa sə wanu gasimi ani kə'- bɨy mə kən yew ko wanu bə aa re bənəgə mo rə, ma darə bə' re ren zakə. i ren gawkə' garigə mə rew ren gakə' liikə. kuki bə ən niy ani. Re ren zakə man derə mə rew ren bəəgə dəwsə'. Matami bə' ən niŋ ani. Re ren zaka man derə mə rew ren bəsəgə dəw sa'. Matami bə' ən niŋ ani. Re ren zakə man derə mə rew ren bə səgə dəwsə'. Dan sə mi kə təə' wanuu gəsimi nə i kə ani. Ama nigi kə mi kə' shal bə' mi bən dan sə mi wawo tə'ə'ni rə ai.